قدرة الاختفاء بالنسبة لي افضل لانه حتفيدني بحياتي كلها، بمواقف- اذا ابغى اختفي من اي موقف ما عجبني باي وقت تضايقت، انغبنت، اقدر اختفي ما حد يعرف شي. اظهر كمان، اختفي واظهر بالمكان اللي انا ابغى اروحه، <hesitation> بدون ما احد يعرف عني شي وعشان اسمع الناس كمان.